Emi ara dze, menngye saman nndzi, <noise> mbom binom gye hͻn dzi. <noise> Menngye saman nndzi, binom so nngye saman nndzi tse dɛ mara, siantsir nye dɛ, Nyankopͻn aka wͻ Baebor mu dɛ, nyimpa wu a nna oewu. Sunsum no kͻ beebi a ofi ba, na afei, dͻtse no so bͻkͻ dͻtse mu. Hͻn a wͻgye dzi no so wͻgye dzi dɛ saman wͻ hͻ osiandɛ binom kͻkankye frɛ hͻn. Na wͻse wͻdze hͻn enyiwa hu hͻn, wͻnye hͻn kasa.